Una ku kuenta yaján ehu takaño ehu tañañi, llanta nuna ku kua inda ingujan yajan nakuva'a yenguu, uduya tuu kua ikanu chinuya yatuka kavaya atuu kakanu ke nguninu otachi nagu kuanta kuanta ndekete nakanua yakata nakuva'a, taka kuenta hi iho taka nunujan takaya nakunjua niyete nuka janrró yeko nama kunguata yejun akukanu kuu aku nanungu yanama'a, nakuya kuaka nankunujan yenanako va'a taka ke'e intaka ke hi ika nuni chinantubujan chi atukaka ko'o atun naduu nuni ndono ko'o ndunakuva'a, ndono kuaya ke'e uun kendute ján ke'e takuvaya ke'e nakuvanuu nduva'a takaya jan pieza nokuan chita uun taka taniunu ján chinatengu kakanu jindon iho chinado kondon chí atuu katu nandetu atuu katanu chindo iho jan.